tam akoi, wodi bano misali, woɓɓe ummi be, ummoɗake enta e wuro mu'een dama ko ummoma, ummorake hali boɗɗum, ummorake ngodi ngaɗa, ngodi dabbaji, ngodi na'i, wodi be'i, wodi bali, wodi gertoɗe, fuh ummake e majum, ko ummoma tauɗum der wuro mu'een, toh goɗɗo tayi ummake, Allah hokkarai ɗum, sai ngi'a hanyunma Allah omtirani ɗum non, e waɗa non, e waɗa non, har warta e rema, hanyunma omti demal, warti durngol, nyepti, har ngi'a jomirawo nyepti ɗum, har ngi'a waɗi mashin, waɗi mota, waɗi har yahi makka, goɗɗo ere majum, toh woɓɓe bo majorati woɓɓe bo, woɗi ngi'a nonɗum, ɗum ummake, ɓawo ɗon sai ngi'a jomirawo jaɓi ɗum, hori ɗum kadibo bangare wuro wongo, ngi'a gaba daya ta, ɗum wala shede, ɗum talautake, ɗumfuh ɗum piɗɗi gabago, sai ngi'a gava daya, warti Allah sarki ɓawo ɗon, sai ngi'a warti hanyunma wala no waɗa, nane bo kanɓe ngon hude kotanshe, ko e gelle, ko der anguware, ko der wuro, sai ngi'a joni bo warti gaba ɗaya, ɗun warti kadibo hanyumno ɗum wara kotanshe, wane en kamɓe mari, wane en kambe mari, ngarti joni bo, kamɓe ngarti ngala, be ngala noɗe handema bere de jango, toh wodi ere maɓɓe, woɓɓe bo tayi Allah nyebtiri ɗum en nonnon, wala lokashi, sai ngi'a hude fuh, Allah e habakode enon-enon ede fa'i yeso-yeso, yeso-yeso, yeso-yeso, yeso-yeso fah, ayi'ai, toh dole wodi ere maɓɓe.